dhubi akhan thun yaani dhubi uaminifua dhuftini abakhun Mal inin wosith kanethu sithia won sunn hihakhin bekha siamine harkhas si khabidhe won sunn dhudhu sin bekha ñaam dhibiane hinbekhu dhub won akhanathun uaminifuu halli jua thaa ghudio hamtuu dhuftini dhub won akhanathun cholea wonni uaminifuu ghudio inamaath khanithu dhub won akhanathun Lilah dansaa katikat ollmee ghuyya ama ollmee maisha inamaa binaadham